He aha na ʻano na hua i loaʻa, A pehea la ka ʻokoʻa ka nui me ka waihoʻoluʻu? i koʻu ʻike ana, aia wale 2 ʻano hua ka mea keʻokeʻo me ka palaunu, ka mea keʻokeʻo